Hasteni rangchakni bagwi naikolmungno bebohar khlaimani bisingtwi borokni sakni tei borokrokni thani rwngthomani koktwi tongmung uansukmungrok tubuo. Naichomwi tongmani khlaimani bisingtwi tongthok re mani no rwktharwi mano tei borokrokno mwthangwi mano. Phiya abo borok khoroksani hokno swkaknani risk tongo. Raktharmung tei sakni tongmungno soman khwlaina bagwi swkangni kerong tei naikolmung nangnai abo bai hamya khlaijakmano rwktharna bagwi. Lukurokni muchungtwi tei kerongni phreimrok kaham khe samung tangwi mano. Naikolmani samung kaham khe tei kha chongmani khe wngna nangnai nangya khe hapna bagwi. Tongmung uansukmungrok borokrokni hamkraini bagwi poito narwkna bagwi tei Luku chongraida ni rangchakno narwkna bagwi naichomwi tongmani no swnamnani lama phunukna nangnai.